Omughasu owerighumisirizya erihikererya ebilhotho. Erighumisirizya liwithe omughasu munene omwabuyingo bwethu, habwa abandu banene bakaghenda iba- ibalhaba omwabitsibu binganabi betu nomo omwalhukonzo muli omubughe owakabugha athi erighumisirizya nisingura. Abandu banene bakalhaba omwabitsibu betu abanyoho baka bakaleka ekyi ebindu ebyabalhwe bakakolha habwobutsibu bunyohobunyoho obwabalhwe ibamabirighenda bakalhabu, ibakyami eri- ibakyama erileka ebindu ebilhwe bibawithire omughasu munene, kwisi ebilhwe bikendisyabahimba embere. Ngathabugha indi omwabasomi, abasomi bakalhaba omwabitsibu binene, thabugha thuthi ngeribuka esya winter, erirya nabi, erihunzibwa ebiboko, betu bakaghumisirizaya kutsibu erilhangira bathi basasingura. Thwamaghenda okwo omwakyihugho ekyemibiri, nibandu banene abamabirirondya emibiri, bakalhwahu ibabalhabyamu amesu betu erighumisirizya eryabawithe okwamubiri wabu lyabirileka ibasingura.